Italiya madaniyati san'at arxitektura va oshxona bilan mashxur leonardo davinchi, mikelanjela kabi san'atkorlar rimning tarixiy yodgorliklari butun dunyoga tanilgan pizza va pasta kabi taomlar ham italiyan madaniyatining ajralmas qismi.